اذا كنت عميلة اول شي بسويه اغير مظهري واخذ هوية جديدة تناسبهم بعدين بدخل المنظمة واحاول اكسب ثقة الناس فيها بعدين اجمع معلومات عن شغلهم لازم اكون حذر ما اترك مجال للشك وأراقب تحركاتهم بدون ما حد يشك فيني.